Na nro no namaña ña namakuan xhichinrii, ñaaa nama fa ñanru ña nrodrí, mana ña ho o on. nroini vee, xhín nama ña nro camion, namaña ho o on. nro xhíchi tina, nrida ikuti no nama jan, nridaikuti ho o on, nama kuanja, nama xaán tami ña xhíchio, xhín fa jan ni uu ñajanni ngu ña ho.